тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
бұл әлем жан түршігелік мен негативке сондай толы
жек көру әділетсіздік қай бұрышқа қарамасаңыз да көріп қаласыз
тіпті жай ғана жаңалықтарды ашыңыз әлеуметтік желіге қараңыз
ыыы жүрегіңізді ауыртатын жаныңызды түршіктіретін оқиғалардың көп екеніне өзіңіз де куә өзіңіз де білетін шығарсыз
алайда осы кезде джон форумен деген әншінің мына бір өлең жолдары есіме келе береді
бұл әлем сен қалаған әлем бе
әрбір тірі күні сен осы әлемді жасап жатырсың
осы ғаламшардың азаматтары ретінде біз әрбір күні өзіміздің істеріміз немесе істеріміз емес тыныштығымыз арқылы осы әлемді жасаймыз
әрбір күні біз жан жағымыздағы адамдарды оң жаққа немесе теріс жаққа өзгертуге мыңдаған шексіз мүмкіндіктер аламыз
әрине көп жағдайда үндемей өзіңмен өзің тыныш бола салған ыңғайлы
алайда егер де біз проблеманың шешетін жолдың бір бөлігі болмасақ онда біз проблеманың ішінен өзімізді көруге болады
яғни бізде екі шешім бар
біз не проблеманы шешеміз немесе шешілмеген проблемалардың арасында өмір сүреміз
әр күні біз өзіміздің жан жағымыздағы адамдарды өзгерту үшін шексіз мүмкіндіктерге иеміз
ең бастысы мүмкіндіктерді тауып соған сәйкес әрекет ету керек
ең бір жолдарымның бірі ол алдын ала төле
яғни заплати вперед
бұл алдын ала төлеу деген ұғым бір мың тоғыз жүз тоқсан тоғызыншы жылы кэтрин хайдтың осы алдын ала төле заплати вперед деген новелласынан басталған
кейін ол тіпті фильм болып шыққан
егер көрмесеңіз осы киноны көруге міндетті түрде кеңес беремін
қазіргі кезде ресми түрде отызыншы сәуір ол алдын ала төлеу күні болып табылады
яғни барлық адамдар ыыы кездейсоқ қайырымдылық іс шараларын жасайды
алайда бұл тек отызыншы сәуірмен ғана шектеліп қана қоймай күнделікті өмірімізге де іске асыруға болатын әрекет деп ойлаймын
мейірімді қолда жаралған соң
келеді бақытты болғым
тек шынайы
көптеген зерттеулердің нәтижесі бойынша келесі жолы сіз өзіңіз танымайтын кездейсоқ адамға көмектесу арқылы тек сол адамға ғана көмектеспейсіз
сіз мүмкін осы көмектесу қайырымдылық шараларының үлкен жүйесінің бастаушысы да болуыңыз мүмкін

себебі сіз біреуге көмектессеңіз ол адам келесі біреуге көмектесуі әбден мүмкін
сөйтіп желі одан ары жалғаса береді
ыыы заплати вперед ке байланысты неше түрлі әлемде шынайы оқиғалар өте көп
соның бірі і америкадағы флорида штатында старбакста болған екен
кезекте тұрған әйел адам өзінің артында тұрған адамның кофесіне ақша төлейді
сөйтіп келесі адам келесі адамға төлейді
ең қызығы бұл қашанға дейін жалғасты деген сұрақ болар
бұл эксперимент емес яғни шынайы оқиға
кешкі алтыға дейін үш жүз жетпіс сегізінші клиентке дейін жалғасқан екен
алайда сағат алтыда үш жүз жетпіс тоғызыншы болып келген клиент артында тұрған келесі адамға көмектесуден бас тартқан
сөйтіп жүйе тоқтап қалған
ең қызығы міне сондай жай ғана бір адамның бастаған ісі қаншама адамнан қолдау тауып ары қарай жалғасын тауып кетуінде
аялдама сен қарайлама қарайлама артыңа
солтүстік каролина университетінің психология профессоры карт грей өзінің әріптестерімен бірге бірнеше тәжірибелер жасаған екен
сол тәжірибелердің бірінде олар қаладағы адамдарға экономикалық ойын ойнауды ұсынған екен
ііі сөйтіп олар адамдарды әртүрлі орындықтарға отырғызған және де айтқан қазір сіздерге алты доллар береміз осы алты долларды өзіңіз бен болашақтағы бір белгісіз адамның арасында бөліңіз деп
сонымен қатар оларға айтқан сіздің алдынызда отырған адам сізге сыйлыққа алты доллар немесе үш доллар қалдырып кетті деп
немесе үшінші вариантта ақша қалдырған жоқ деген
і енді қазір берілген алты доллардың қаншалықты мөлшерін өзіңізге қалдыратыныңызды өзіңіз білесіз
ең бастысы келесі адамға і белгілі бір сома ақша беріңіз деп
ііі ең жақсы жаңалығы адамдарға оның алдындағы адам көбірек ақша қалдырған сайын ііі бұл адам келесі адамға да одан сайын жомарт бола түскен яғни көбірек ақша берген
мәселен егер алты доллар қалса үш жүз жетпіс сегіз долларды орташа алғанда келесі адамға берген
үш доллар қалдырса үш жарым доллар берген келесі адамға
і сөйтіп яғни жақсылық жасаған сайын олар да жақсылық жасауға ұмтыла түскен
і ең жаман жағдайы егер де оның алдында адам ақша қалдырмады десе онда адамдар келесі адамға орташа алғанда тек қана бір жарым доллар ғана берген екен
ііі зерттеушілер әрине бұл жерден қорытындысын шығарды
яғни жақсылық жасасаң сыйға сый аласың деп
ал егер керісінше таспен атып жатса і келесі адам да одан сайын одан күштірек таспен атуға ұмтылады деп
сондықтан і күнделікті өмірімізде сіз өзіңіз біреуге жақсылық жасап жатсаңыз ол тек қана сол адамға деген жақсылығым деп ойламаңыз
бұл жерде сіз жүйені бастауыңыз мүмкін
өйткені сізден жақсылықты қабылдап алған адам келесі бір адамға жақсылық жасайды
ол адам одан кейінгі адамға жақсылық жасауы әбден мүмкін
сондықтан өзіңіз елестетіп көріңіз
сізге егер біреу жақсы нәрсе істесе сіз келесі бір кетіп бара жатқан кезде көмекке мұқтаж жанды көрсеңіз сол адамға көмектесу мүмкіндігіңіз артады ма
ал егер керісінше сізге біреу жамандық жасаса және сіз басқа бір жағдайда сондай бір мұқтаж адамды көрсеңіз сіз ол адамға жақсылық жасау мүмкіндігіңіз арта ма
шынымен де біз болып жатқан оқиғаларға соған сәйкес жауап береміз
сондықтан жақсылықтың бастаушысы да барлығының себепшісі де ол бізбіз
бәрі бізден басталады
біздің істеріміз бен қимылдарымыз ол тек біз жасаған адамдардың қимылдарына ғана шектелмейді
біздің істеген істеріміздің масштабы өте үлкен
біреуге жамандық жасау арқылы сіз сол өзіңіз жасалған жамандық келесі бір адамға жамандық жасалуына да әсер етеді
сондықтан бұл әлемде жақсылықты толтырайық
жақсылыққа толтырайық
бақытты оқиғаларға толтырайық
және бәрі өзімізден басталатынына сенейік
және де жақсы әлемді тұрғызайық
қарайлама артыңа
баяу ғана баяу ғана сен баяу ғана ұмтыла бер арманыңа